<hesitation> nké kan ké alhamdoulilahi rabi alamina soninké nbana nkoŋini no, khané sounta wolikhi néye, kharibéga khané ké moukouwa, ana koŋo ko da kenta moukou, gnakhé nta moukou lémé nta moukou, anta kono dé ana soninké gna kono, wala fina nkénké a bana nkoŋini no fina wala.